Yna yna yi lom, gbmari gnuaba gnuadia gnuanyi, gnuatu tnuwne ena ba tna dia tna nyi gnuawo, woge gbne, wogaba wogacha woga nyi woga true wogatnuwne wogatna ba woga tna cha woga tna nyi woshi woshi gbmari woshi byiaba, woshi byiacha woshibyianyi woshi byia tnu woshi byi tnuwri, woshi byi tna ba, woshi byi tna cha woshi byi tna ny wogadia wogacha ɓyi gbmari, wogacha byi gnuaba, wogachabyi gnuacha, woga chabyi gnuanyi, wogacha byi gnua tnu wogacha byi gnu tnuwni, woga cha byi gnutnaba wogacha byi gnu tnacha, wogacha byi gnu tnacha wogacha byi gnu tna nyi wogbma wogbma tu gbmari, wogbamatu gnuaba wogbma tu gnuacha wogbmatu gnuanyi, woogbma he gnuatnu, wogbma tu gnu tnuwni wogbma tugnu tna ba wogbma tugnu, tnacha wogbma tu gnu tna nyi, wogbma ynawo wogbma ynawo ɓyi gbmari wogbma ynawo byi gnuaba Wogbma ynawo ɓyi gnuacha, wogbma ynawo ɓyi gnua nyi, wogbma ynawo ɓyi gnuatu, wogbma ynawo ɓyi gnu tanwni, wogbma ynawo ɓyi gnu tna ba, wogbma ynawo ɓyi gnu tna cha, wogbma ynawo ɓyi gnu tna nyi, wogbma woshi. Wogbma woshi byi gbmari, wogbma woshi byi gnuaba, wogbma woshi byi gnuacha, wogbma woshi byi gnuanyi, wogbma woshi byi gnua tnu, wogbma woshi byi gnu tnuuni, wogbma woshi byi gnu tnaba, wogbma woshi byi gnu tnacha, wogbma woshi byi gnu tronyi, wogbma en wogbmacha, wogbma wogacha, wogbma wogacha gbmari, wogbma wogacha gnuaba, wogbma wogacha gnuacha, wogbma wogacha gnua nyi, wogbma wogacha gnua tnu, wogbma wogacha gnu tnuwni, wogbma wogacha gnu, tu tnaba, wogbma wogacha tu tnacha, wogbma wogacha tu tnanyi, wogbma ba. Wogbmaba ɓyi gbmari, wogbmaba ɓyi gnuaba, wogbmaba ɓyi gnuacha, wogbmaba ɓyi gnua nyi, wogbmaba ɓyi gnua tnu, wogbmaba ɓyi gnu tnaba, wogbmaba ɓyi gnu tnacha Wogbama ba ɓyi gnu tna nyi, wogbma yna wo, wogbma yna wo ɓyi gbmari, wo wogbma ba ɓyi gbmari, wogbmaba ynawo ɓyi gnuaba, ynawo ɓyi gnuacha wogbmaba, ynawo ɓyi gnu yna nyi, wogbma ba ynawo ɓyitu gnuatnu, wogbma ba ynawo ɓyi gnu tnuwni, wogbma ba ynawo ɓyi gnu tna ba, tugnu tna cha, wogbmaba ynawoɓyi tu gni, tnanyi wogbma woshi, wogbma woshi ɓyi gbmari, wogbma woshi ɓyi gnua ba, wogbma ba sorry, wogbma ba woshi ɓyi gbmari, wogbma woshi ɓyi gnuaba, wogbmaba woshi ɓyi gnuacha, wogbmaba woshi ɓyi gnu nyi, wogbmaba woshi ɓyi gnuatnu, wogbmaba woshi ɓyi gnutnuwni, wogbmaba woshi ɓyi gnutnaba, wogbmaba woshi ɓyi gnutnanyi, wogbmaba wogacha, wogbmaba wogacha ɓyi gbmari, wogbmaba wogacha ɓyignu bynaba Wogbmaba wogacha ɓyi gnuacha, wogbmaba wogacha ɓyi gnuanyi, wogbmaba wogacha ɓyi gnuatnu, wogbmaba wogacha ɓyi gnu-tnuwni, wogbmaba wogacha ɓyi gnu tnaba, wogbmaba wogacha ɓyi gnu tnacha, wogbmaba wogacha ɓyi gnu tnanyi, wogbamacha, wogbmacha ɓyi gbmari, wogbmacha ɓyi gnuaba, wogbmacha ɓyi gnuacha, wogbmacha ɓyi gnua nyi, wogbmacha ɓyi gnuatnu, wogbmacha ɓyi gnu tnu wni, wogbmacha ɓyi gnu tnu wni, wogbmacha ɓyi gnu tnaba, wogbmacha ɓyi gnu tnacha, wogbmacha ɓyi gnu tna nyi, wogbmacha ɓyi gnu ynawo, wogbmacha ɓyiawo ɓyi gbmari, wogbmacha ynawo ɓyi gnuaba, wogbmacha ynawo ɓyi gnuacha, wogbmacha ynawo ɓyi gnuanyi, wogbmacha ynawo ɓyi gnuatnu, wogbmacha ynawo ɓyi gnu tnuwno, wogbmacha ynawo ɓyi gnu tna ba, ynawo wogbmacha ynawo ɓyi gnu tna cha, wogbmacha ynawo ɓyi gnu tna nyi. Wogbmacha ɓyi wosh, wogbmacha ɓyi tu gbmari, wogbmacha ɓyi woshi tu gnuaba, wogbmacha ɓyi woshi tu gnuacha, wogbmacha ɓyi woshitu gnuanyi, wogbmacha ɓyi woshio tu gnatnu, wogbmacha ɓyi woshitu gnutnuwne, wogbmacha ɓyi woshitu gnu tnacha, wogbmacha ɓyi woshitu gnu tnanyi, wogbmacha wogacha ɓyi wogacha, wogbmacha wogacha ɓyi woga cha gɓmari wogacha gnuaba, wogbmacha ɓyi wogacha gauacha, wogbmacha ɓyi wogacha gnuanyi wogbmacha ɓyi wogacha gnuatnu wogbma cha ɓyi wogacha gnu tauwni, wogbmacha ɓyi woga cha tuaba, wogbmacha ɓyi wogacha tnacha wogbma cha ɓyi wogacha tna cha, wogbmacha, byi wogacha gnu tnanyi, wogbma nyi, wogbmanyi ɓyi gbmari, wogbma nyi ɓyi gnuaba, wogbma nyi ɓyi gnuacha, wogbma nyi he gnua nyi wogbma nyi.